أعتقد أن كل إنسان عنده القدرة بشكل ما على تغيير مصيره، رغم أن القدر له دور، لكن الإرادة والعمل الجاد يجدرون يصنعون التغيير في كل الأحوال.